देखो सा हुकम जितरा भी प्रकार का उपग्रह है वा सभी एक दूजा ऊ एक निश्चित दूरो रखवा चावा। ना तू वा वनमा प्राकृतिक आपदा आवा लागे ना सभी उपग्रह ना सूरज री गुरुत्वाकर्षण <noise> री जरूरत है। ना तू वा बिकरवा लग जाय।